Ny fanamboarana omelety faran'izay tsotra an, tena tsotra fotsiny. Maka lapoaly anakiray ianao an, asianao menaka, apetrakao eo ambony afo, dia mandrapaha, maka an'ilay isan'ilay atody ilainao. Asiana sira, kapohana dia iny atody voakapoka miaraka amin'ny sira iny an no alefa ao anatin'ilay menaka efa mahamay anatin'ny lapoaly. Dia andrasana masaka kely fotsiny an, dia esorina ilay lapoaly. Vita ny omelety.